<hesitation> Fomba fiketreha na fomba famana hany manintsy amin'ny micro-ondes zao, alay hany igny de atao agnambo lasiety de atsofoky agnaty micro-ondes ao de igny am'zay bakeo velomy am'zay le <hesitation> lera, misy lera zay amin'igny micro-ondes igny de igny velomy hoe firy minute tokony hampafana an'ity de zay velomy, de lafa mafima- mafana am'zay maty ho azy raha igny bakeo.